Le mandray fanaha-kevitra mety possible. Fa le heken'izao tontolo izao tsy possible satria samby mana ty heviny ty samy ndaty.